sæl og gleðilegt nýtt ár kastljósið tók smá breytingum um áramótin við Lára Ómarsdóttir fréttamaður ætlum að stýra því til vors það

að breyta álagningu veiðigjalda og lækka þannig álögur á útgerðina

þingmenn vinstri grænna sem tala fyrir

á eftir en fyrst ætlum við að ræða um jólagjafirnar hingað er kominn Hrannar Már

hjá Neytendasamtökunum velkominn

voru settar um síðustu aldamót þannig að það er töluvert langt síðan sem er gott og blessað en við myndum vilja sjá þetta í lögum þannig að fast á bak við það þannig að það er

ef þú ákveður að fylgja þessum reglum þá tekurðu þá ákvörðun og

flestar verslanir gera það þó það sé ekki beint auglýst þá þá þá gilda þau viðmið sem koma fram í þeim reglum ekkert sem skyldar þau til þess þannig að verslanirnar hafa alveg að gera það ekki en hvað er í þessum verklagsreglum þá áttu sem sagt að hafa ákveðinn tíma að lágmarki fjórtán daga

að skila og þú átt að fá sama verð og var greitt nema þú sért að skila

útsölu eða

gilda eins og okkar mati samkvæmt þessum reglum

krafa sem þú færð inn í þessa verslun og

það er aðallega að fylgjast með því að þú sért að fá rétt verð neytendur hafa tekið eftir því að vara hafi hækkað eins og milli jóla og nýárs svo kemur einhver prósenta í afslátt á útsölu og þá ertu ekki að fá fólk já já það eru blekkingar en það hefur ýmislegt breyst á stuttum tíma með tilkomu Facebook hópa og fleira á internetinu

það eru allir með Facebook

þannig að það er erfitt að blekkja því það þá ætlum við að skipta um takt fara aðeins í útgerðin segir að miðað við óbreytt veiðigjald verði skattur nærri sextíu prósent af hagnaði framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi kallaði þetta hátekjuskatt á sterum í samtali við

ný ríkisstjórn undir forsæti Vinstri grænna ætlar að lækka veiðigjaldið eitthvað en hvernig ætlar hún að gera það hingað

Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður atvinnuveganefndar og að skilgreina það betur en frá því að lög um veiðigjöld voru sett árið tvö þúsund og tólf hafa orðið ýmsar breytingar á upphaflegum lögum sem átti að miðast við að taka eðlilega af sjávarauðlindinni og svokallaðan umframhagnaði borga fyrst grunngjald en síðan að greiða sérstakt veiðigjald eftir afkomu þessu

hefur verið breytt frá því lögin voru sett og reynt að finna eitthvað meðaltal sem mér finnst ekki vera sanngjarnt og ekki horft til að það eru mjög blönduð útgerðarfyrirtæki og ekki hægt að setja öll undir sama hatt menn hafa verið að reyna að finna réttan

í greininni en það hefur líka verið vandamál með það að það hefur verið miðað við afkomu tvö ár aftur í tímann og margt hefur gert það að verkum að með þeim breytingum sem orðið hafa á veiðigjöldum undanfarin ár þá hefur þetta verið

handstýrt en það sé verið að fara eftir einhverri formúlu og við teljum rétt að það sé endurskoðað hvernig hægt er að nálgast afkomu betur í

greininni og horfa til mismunandi útgerðarflokka af því að við viljum sjá fjölbreytt útgerðarmynstur það er bara mjög brýnt fyrir landsbyggðina að litlar og meðalstórar útgerðir haldi áfram að gera út en er ekkert erfitt að finna þessa línu hvar ætlarðu að draga hana ég held að það verði ekki

það er hægt að horfa það eru útgerðir sem eru komnar með arðsins af auðlindinni síðast þegar

úthlutað

fimmtíu fyrirtæki sem fengu hátt í níutíu prósent af öllum úthlutun aflaheimildum og það voru þrjú hundruð fyrirtæki allt sem höfðu rétt á

fá úthlutað aflamark þannig að þú vilt fara eftir stærð já ég held að það þurfi að gera það því við megum ekki horfa upp á meiri samþjöppun í greininni það er mjög hættulegt fyrir landsbyggðina Heiðrún hvernig líst þér á þetta við erum svo sem að heyra þetta í fyrsta skiptið

þessar hugleiðingar varðandi skiptingu á milli stærð fyrirtækja þannig að ég held að maður þurfi að sjá betur og fá betra samtal við stjórnvöld um hvernig þau sjá þetta fyrir sér hins vegar

að við þurfum að skoða þetta í heildar samhengi og tengja saman rétta punkta veiðigjaldið er að tvöfaldast núna á milli fiskveiðiáranna hvað felur það í sér við höfum til þessa síðustu þrjú ár

maður setur þetta í samhengi við tekjuskatt eru sjávarútvegsfyrirtæki að borga tvöfaldan tekjuskatt fjörutíu prósent fer í veiðigjöld og tekjuskatt það

á þessu fiskveiðiári

tvö þúsund og átján megi gera að tekjuskattur og veiðigjald verði allt upp í sextíu prósent af hagnaði ef við hugsum þetta bara sem einstaklingar sem

ef ríkisstjórnin hefði ákveðið að tvöfalda tekjuskattinn okkar nú um áramót þá þyrftum við sannarlega að hugsa að rekstrinum og hvaða aðgerða við

að grípa til við erum með langtíma

það sem greinin getur ekki gert

verð við erum ekki verðmyndandi í alþjóðlegri samkeppni og við getum ekki veitt meira því okkur er skammtað takmörkuðum kvóta þannig að hagræðing er augljós og við viljum síst sjá í formi samþjöppunar

þar tek ég undir með Lilju þú tekur dæmi af heimilum heimili eru mismunandi í stakk búin til að svona áföll eins og þið kannski lítið á

hækkun gjalda þarf ekkert að skilja á milli þeirra sem þúsund aðilar sem greiða tuttugu stærstu sem greiða veiðigjald greiða sjötíu og þrjú prósent þar um bil greiða tuttugu og sjö prósent prósent gjaldsins þannig að það er en borga minna og einhver annar á að borga meira við erum aftur eins og ég sagði í alþjóðlegri samkeppni og eins og sjávarútvegsráðherra kom inn á í fréttinni áðan við erum jafnvel að keppa við niðurgreiddan sjávarútveg sjávarútveg sem greiðir ekki veiðigjöld greiðir til

muna lægri laun og svo framvegis svo framvegis þetta er það sem íslenskur sjávarútvegur er að keppa við og það hlýtur að vera þjóðarinnar að hámarka

við getum fengið og þar með auka samkeppnishæfni

aflað meiri tekjur til að koma með heim sjávarútvegsráðherra talaði um það áðan að breytingar sem þið eruð að skoða

þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki en hærri álögur á stóru fyrirtækin mér heyrist sérstaklega hrifin af því já ég tel að það gæti orðið sú niðurstaða að stóru og sterku fyrirtækin borgi meira þau hafa fulla burði til þess þau hafa verið að greiða niður skuldir undanfarin ár og fjárfesta gífurlega í nýjum skipaflota

hafa verið að berjast í bökkum og það hafa verið hækkanir núna fyrsta september

upp í þrjú hundruð prósent og sá skuldaafsláttur sem kom til þessara útgerða eftir hrunið hann var afnuminn

síðastliðinn

og ef við viljum horfa til þess að hafa fjölbreytt útgerðarform og arðurinn af auðlindinni skili sér líka mismunandi hætti ekki bara gegnum stór hlutafélög eins og stóru útgerðirnar byggjast á ef við viljum líka sjá einstaklinga þá verðum við að staldra við núna og ég vísa til þess að í Danmörku tóku allir flokkar sig saman og settu lög þar sem var verið að styrkja lítil og meðalstór sjávarútvegsfyrirtæki til að efla

strandveiðar þar og

nú liggur fyrir að það verði gerðar einhverjar breytingar þeir tala þannig stjórnarflokkarnir hvernig viljið þið útfæra þetta ég held að

við getum

þörf við erum komin með töluverða reynslu á álagningu og innheimtu veiðigjaldsins þannig að það hefur verið tekið frá tvö þúsund

fjögur

við erum farin að sjá núna hvar agnúar liggja í þessari gjaldtöku og aðferðafræðinni þetta er mjög flókin skattheimta en ég held að við séum komin ansi langt og til okkar er litið

öðrum þjóðum hvernig við erum að taka gjald af auðlindinni þannig að við verðum að sníða að ákveðna agnúa sem eru sannarlega á gjaldtökunni

hækka hann á fyrirtæki í útgerðinni þá erum við komin að prinsipp spurningunni er það gjald fyrir nýtingu auðlindar við segjum sem svo að fiskur úr sjó

að kosta það sama óháð því hver veiðir hann ef þú ert kominn með þetta í skattkerfi þá er

bein skattlagning og ekki verið að miða við gjaldið sem slíkt

kíló af af hverri tegund er þetta eitthvað sem þið mynduð vilja ég tel að það sé hægt að afkomutengja

veiðigjaldið og horfa til þess að til dæmis eftir hve miklar aflaheimildir viðkomandi útgerð hefur og hafa einhverja þrepaskiptingu þar upp skalann það hafa verið afslættir eftir því hve veltan er mikil á ársgrundvelli þróa þetta kerfi þannig að fjölbreytt útgerðaform þrífist áfram á Íslandi en þjappist ekki bara

einhverra átta fyrirtækja sem er ekki í þjóðarhag takk fyrir þetta þetta verður allavega ekki leyst hérna við þetta borð en

verður væntanlega mikið

næstu

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra

við ætlum að byrja árið á því að fjalla um jólasýningu Þjóðleikhússins Þjóðleikhússins leikritið hafið eftir Ólaf Hauk Símonarson í leikstjórn Sigurðar Sigurjónssonar Hlín Agnarsdóttir hefur kvatt okkur

Snæbjörn Brynjarsson og Bryndís Loftsdóttir veriði velkomin hafið þetta verk

sýnt nítján hundruð níutíu og tvö

hitt verk hefur ferðast hringinn í kringum landið hjá öllum helstu áhuga leikfélögum

okkur þyki öllum vænt um Ólaf Hauk Símonarson þrek og tár og guð má vita hvað gauragangur og allt það efniviður sem enn er deilt um

níutíu og tvö þegar verkið kom út það en eiginleg sýning og það er synd því það er margt gott í verkinu já við hefðum viljað vera jákvæðari svona en það er bara þannig að þetta er svolítið dauð sýning og eins og eins og leiklestur og það

vantar dálítið kraftinn og heldur ekki með neinum og þetta hreyfir lítið við manni þetta er leikrit um uppgjör það er sumsé útgerðarmaðurinn Þórður sem boðar börnin til sín um áramót og þau hafa lifað í vellystingum

hálf svigna undan þessu og verður lítið úr það hefði kannski mátt hafa minni dramatík og og vinna smærri og persónulegri samtöl því samtölin eru einhvern veginn oft bara beint út í sal

í bakið á fólki manni finnst einhvern veginn ekki vera

sem hafa gaman að því að fara í leikhús og sjá þá staðreynd að efnamikið fólk sé

er með atvinnulíf heils þorps í hendinni

og hvort hann selur kvótann eða ekki og allt þetta en svo verður manni sama því persónurnar og fjölskyldan lifnar ekkert við

það er synd og þetta skrifast á leikstjórnina að mínu mati

sundurlaus maður

á búningana og maður sér ekkert samhengi eða sögn í þeim eða sviðsmyndinni það er eins og það hafi ekkert verið pælt í heildarmyndinni og hvað það er sem þeir vildu koma til skila nákvæmlega af því að þetta býður upp

um hvað maður ætlar að segja

ekki hjá því að hugsa að Ólafur Haukur hafi hitt naglann á höfuðið þegar það kom út á sínum tíma þetta verk en hvað

hefði mátt uppfæra það já það hefði allavega verið hægt að uppfæra það betur og meir það er eitthvað breytt að setja þetta í tímaleysi það er augljóst en það vinnur á engan hátt með eða á móti verkinu

betra að hafa þetta bara níutíu og eitt

eins og verkið var upphaflega skrifað það er erfitt að halda með einhverjum þetta er svona

og á kannski að spegla

Íslendinga það er það er setning í verkinu

þau standi saman út á við og það má enginn utanaðkomandi segja styggðaryrði en inn á við séu allir

að rífast eins og hundur og köttur er þetta ekki

við erum svolítið góð og svolítið vond og

það má halda því til haga að

margir fínir brandarar góðar línur ég held líka að

ánægðir á sýningunni en ég held að

höfða til eru ekki í þeim aldursflokki að hafa ekki séð verkið nú þegar takk fyrir komuna

þættinum er þá lokið í kvöld á morgun fjöllum við um spánnýja íslenska bíómynd Svaninn eftir Ásu Helgu Hjörleifsdóttur byggða á sögu Guðbergs Bergssonar veriði sæl